ba sɛrobia tu'a mi ho mu'in a ma a vi a ma via lowɛ baro elana ba sɛrira ba karibura ma ba kapitira ba'a bianɛ wu'an we le ba ɲu'uwe han wanso bawe femi te ba bia bɛ'a na mahan wanso a protezera mi te um hɛ unwe deri''a dia <hesitation> imazira tu'a a jara vɛ to ju'a ere wa a ro wu'an lo wo a viri'a mi te don han wan a benɛ han a protɛksion han we nɛ a ba femi te bi'a ba bi'a tuwa na a be lo yi wa wa'a mi ɲu to mu we cu'a ba to ba bi'a so a deba si